يلزم كأنت معندكش وقت تولى عا تولي تحط كتب آآ مسموعة مثلا في السيارة وأنت ماشي للعمل بتاعك تحط كتاب تسمه فما ال-الكتب المقروءة تلقاهم آآ على الإنترنت فما ديزابليكازيو يهبطو كتب مقروءة تولي هكاكا تسمع <noise> طالعة وأنت تعمل في حاجة أخرى.